څټک د کومې برخې یا توکي د نښې په توګه کارول کېدی شي، چې په مشخص ځای یا شی باندې یې نښه کوي. په ځینو ځایونو کې څټک د ننوتلو یا مهم ځای د نښې لپاره کارول کېږي.